Grecia jaeko, <hesitation> jaeko jokua iyɨpi guie jae kua kuna de la democracia jaei la filosofia occidental jei supe reta, jokogui opaete mbae oyekua jaereta este <hesitation> roma pegua reta ko ojo omoamɨri reta jokogui ojo imperio otomano erei jae reta jeiete guɨnoi independencia mil ochociento treinta pe, añae ko jae miembro union europea pe jaema este turisti, tema turista jae importante supeguara